Izaho zen̈y tsy kinian̈a nahavoatondraka kafe amin'ny olo, ia. Azalahy, ten̈a azafady aminao ngiahy e, azafady drako e fa tsy kiniako izy in̈y teo in̈y. Izaho in̈y bakà nandeha, tsaiky andeha hangàla ràha in̈y nitsikilan̈a taminao tan̈y amin'izay kafe ty, ten̈a azafady e, man̈ano azafady.